عشان ابدل اللمبة بقفل الكهرب كلها على الشقة كلها عشان ما حدش يتكهرب لا قدر الله وبعدها بحط كرسي واحاول الف اللمبة عكس اتجاه عقارب الساعة وبعدها اجيب اللمبة التانية والفها مع اتجاه عقارب الساعة واهم حاجة تكون الكهربا مقفولة وبعد ما اخلص اشغل الكهربا كلها.